ọkuk ekeme ndino ọwu memesid ntak ntinde ntra edi ke ofo endenede ọkuk, uyedap se ekpe mọma udia, uyedep se ekpe mọma usine uyebup ufọk eke ofo ekpemọma ndibup abup adeun k'inem. Okuk edi ata akpan mkpo koro edieke mumyeneke ọkuk edi ikpikpu, edi owu nsahi, ofo sef unyeneke imemesid ke uwem mfo, edieke uyeneke okuk, uyeneke memesid k’wem. Uwem mfo memeke for, koro ofo uyekud mme mkpo, mme mkpo emi akpan ade ofo edep okuk idukhọ, iyekuñ mme- e- e ọfañ enu akpanade ofo edep okuk idukhọ iyekude e ufọk mfo iyanke edi se ofo amanade odioñ aname eye ọkuk idukhọ se ofo akpadade ansm, ndito mfo- a ami akpamade aka ekebo ukpan mkpo o̱kek idukho̱. Mbin emi ekpeke amade aka ekepep utim ọkuk idukhọ. Ke ntra ọkuk midukhọ ofo edu ke mmoñ-eyed, ofo eduke eseme, ofo edu ke ekikere ete se mkpanamade nno idem mi, nkemeke nnam,. se mkpediade mbak etudo afan ma ami ke ọbuk idem nkemeke ndia.